عشان تقضي ليله واحده في فندق في السودان مابتكون اقل من تلتميه لي اربعميه دولار ده إذا كان فيها وجبه واحده بس بتاعت عشاء اما في في أرخص فندق هو مابكون فندق لكن نقول عليهو زي نزل او لوكنده فمونكن تصل لي خمسين ألف لي تلتين ألف سوداني الي هيا يعني عشرين دولار او تلتين دولار في اليله الواحده ودي بدون وجبه يعني